كينيا دي بلد فيها ثقافه غنية ومتنوعة متأثرة بالقبائل المحلية والتاريخ الاستعماري وكده فيها أكتر من أربعين قبيله ولغتهم الرسمية اسمها السواحلية وبيتكلموا انجليزي برضو كمان في لغات محلية كتيرة حسب القبيله والمكان لبسهم التغليدي لبس أحمر كده اسمه الشوكة عندهم رقصات تقلديه كتيرة ومتنوعة والزواج عندهم بيكون فيه اتفاق بين العيلتين على المهر غالب الناس هناك مسيحيين لكن برضو فيه مسلمين كتار خاصة في المناطق الساحلية بيحبوا الرياضة من أشهر الرياضات عندهم والبيشتهروا بها أكتر الجري وعندهم عدد كبير فاز بميداليات فيو وبيحبوا الكورة برضو كمان عندهم محميات طبيعية رهيبة ومتنوعة